<noise> Laha resaky fiaraha-mony moa gny tsaray da: igny gn fifandamigna, igny mampilamy gn' olo mitraoky raiky izany am ny Tanà raiky. Fe laha resaky fanipia avao koa izay da <noise> igny gny mampahitsy gny tsipiky. Tsy mibilabilaky izany laha fa mampiasa azy.